<hesitation> Ya, igny ndraiky zegny mikasiky ordinatera igny, ze raha ampidirintegna agnatin'ny ordinatera akao bôko zegny tsy maty fô kajiagny aka, enregistre aka koa mazava ho azy de <hesitation> igny zegny <hesitation> magnagno zey, magnagno izy le hoe kajiagny aka zegny afaka ihovoavoantegna koa zegny le raha tiàntegna kajiagna aka.